Hoihoi loa ka hana ʻana o ka mīkini ʻike mekala. He lolo kona. A, ʻo ia lolo ka mea e ʻike ai i ka mekala a mekala ʻole paha. No leila, hoʻokomo ʻia kekahi mea i loko o ka mīkini. Hoʻoili ka mīkini i ia mea. A ma kekahi ʻano kupanaha, ʻike ʻo ia i ka mekala a mekala ʻole paha.